Komediya tomosha qilishni afzal ko'raman. Komediyalar hayotning qiyinchiliklariga qaramay, tabassum qilishga yordam beradi va stressni kamaytiradi, u ko'pincha kulgili sahnalar va qiziqarli syujetlar bilan ajralib turadi.